Kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon kontak gena se ngone butu se loho ge strom ge ena tagi dadi balon gena ena loho se ngone so sone strom gena ena tagi rewa dadi balon gena ena sone.